Au cek keadaan ofak kah, ho au persiapkan nanaak no nininuk yang cukup, no persiapkan adok no boloas untuk kebutuhan pribadi.